Si pensu ch'a sia ëmpurtant andé a l'üniversità perché ëntà stüdié sempre d'pi për riesi a truvé ün travai ch'a sudisfa e ch'a fe gagné ën po d'sold për për vivi e ëntà stüdié tanti ani